He keu a ka ʻono ka meaʻai ʻĪkālia. ʻO ia kekahi o nā meaʻai kaulana loa a puni ka honua. Ua kaulana ka poʻe ʻĪkālia i ka hana ʻana i nā ʻano nulu like ʻole, kapa ʻia he pasta. Ua a kaulana pū ka poʻe ʻĪkālia i ka hana ʻana i ka paipika, a <hesitation> ma nā ʻano paipika like ʻole. A ʻono maoli nō ka meaʻai ʻĪkālia.